Kondisi cuaca yang au alelak ndia yang pertama na'de anin le'do na'ani ana nakako'a ma ana kabut, basa ndia boe cuaca fe'ek- fe'ek ndia nanok a ini tasioe lu ma Anin topan ma tordano.